Wato ni illoh summoh piɗi woni ɗiwo di dango, didango khei ti karkashi dansa local government we ɗiti adamawa mu illoh ti piɗi mu paroh ɓalloh phep ti piɗi kuma gim wikhimu dansan kho mu illoh man napola wahala ɓare am sai khu woroh ta ɗi kamin weh am weh suwani kha weh bin am to daga wurin weh ni khoddo ɓalla neh natena na waso didango ye na wur ya talla gari wato lokaci m waw ɓalla tayi makaranta an gwaɗɗei to amma makaranta an gnuɗɗe ɓokkhu khoppo kha khimum. Didango khokko pavoh piɗi weh mu illoh muyi weh ti simun munda tiyi toman ma khewo mu minghi muyi gangan to kuma mu woro khi khe anguɗen mikhe a wasenin ni menghi kauye didango kobo mena wanghi didango tukhuyi ankhu ɗe paroh weh muyi ɗiti pidi walah kho ko weh ɗiti gari to kho boni ma kho? Kho a paroh wuʒin ɓokhu waseno amma paroh wuʒi ɗu khadɗo piɗi sa khu khatai nari wawime didango minantai amma illano ni menghi didanʒa.